Ore manginuaten to kanya to kase wikin <hesitation> kase wikan <hesitation> to wi yan tow kite menginu tan tuma te'es menge to apa saja, apa to kiwe pihoan kite, i kite manor kira nde ku ore menginuaten te ngo wi <hesitation> asa-asalen tera pihoan to tunga tungar ore maihaimu wa maihatum pang ore tera monadoi kea si to ondey kato ondey tu maminuaten ore suane apa, mukari karingan one to ondey, to ondey ore <hesitation> kite menginuaten tombaya <hesitation> katu ya to kanya tera ne to wi <hesitation> asa jadi